اولا ساتخز قرارات افضل، استغل معرفتي بالاحداس لاتخز قرارات افضل سواء في عملي او في حياتي الشخصية، واتجنب اي اخطاء او مواقف سلبية حدست خلال الاسبوع. ثانيا تحسين الانتاجية، ازا كانت هناك مهام تأخرت في انجازها ابدأ بها مبكرا هذه المرة، واستغل معرفتي بجدول الاسبوع لتحقيق انجازات اكبر. ثالثا تجنب المشكلات، ازا علمت بحدوث مواقف غير مرغوبة مع اصدقاء او زملاء، احاول تجنبها او تحسين التواصل معهم. رابعا استثمار الفرص، استفيد من معرفتي باحداث الاسبوع لاستثمار الفرص بشكل افضل سواء كان زلك في امور مالية بسيطة او في امور تتعلق بالتطوير الشخصي.